"So ngoonga aɗe jogii ñeeñal golle sanne sanne. Min kaa hoto njannguɗaa oonɗon golle ya? Walla duu hoto ekintiniɗaa ɗun? Aɗe waawi sifanaade kan. So ngoonga, min kaa mi yiɗi ɗun sanne." <hesitation> ɓooyi ana wonno e hakkillam yidde lanndaade ma ɗumɗon.